ସ୍ପେନ ଭୀ ବହୁତ ଦିଲ୍ଚେସ୍ପ ଇତିହାସ ହୈ। ସ୍ପେନ ଜୋ ଥିଲା ତାର ଗୁଲ୍ଡନ ସମଯ ଚଲୂ ଥୁଲା ସୋଲମୀ ଔର ସଟ୍ଟରମୀ ସଦୂତ ଥୀ। ଇଠାରେ ଯେ ବହୁତ ହୀ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କର ଥିଲା। ଯେ ବହୁତ ସାରେ ଦେଶେ ଅପନାର ଅଧିକାର କରେ ଲେ ଥିଲା। ସ୍ପେନ ଜୋ ଥିଲା ତାର ଗୁଲ୍ଡନ ସମଯ ଚଲୂ ଥୁଲା ସୋଲମୀ ଔର ସଟ୍ଟରମୀ ସଦୂତ ଥୀ।